भूरा रंग देखदा म धरती और मिट्टी क याद आउंछ। यो रंग अपण स्थायित्व और सादगी क प्रतीक च। यु रंग स प्रकृति क अपनत्व देखनु मिलदा।